هو اللي حبانا بالنسبة ليا اللي كان مخير نتحكم في النار ولا في الماء يعني ما تنسوش نحب نتحكم في الما على خاطر البحر وهاكا شي واحد يغرق ولا يخرا شي واحد ينقذ الناس انا بالنسبة لي المخيم المتحكم في في البحر يعني